Ɗum kaa, minkaa ko mbiyammoomi oo ndaara haakolooji o ñaama e ɓiɓɓe leɗɗe walla so omo ñaama. O tinno o ƴeewa yalla ndeendi ndii ana laaɓi naa laaɓaa, yalla ndi seniindi naa ndi senaaki. <hesitation> ɗee kulle e hono muuɗum, ko ɓuri hewde cellal fuu yo leɗɗe, ɓiɓɓe leɗɗe e haako ɗum eko nanndi e muuɗum.